हमरे हम्मर दिमाक ओहके तेज करेक तिहना आउर ध्यान एक जगह करेक तेहना बहुत मेलके खाना खाइ सिकति जेहमे हम्मर मछरि हे, ओखर हे, अरसिक दाना हे, बेर, काजु खाइसिकत होइ, बदाम हरियर चाह पत्ति, भिटामिन बि वाला खाना पालक, हरियर तेना, चना, आँडा, पनिर, बुट्टि, पानी सुखल डन्डेबा आदि खा सिकत होइ । यि हम्मर स्वास्थके तिहना आउर हम्मर तेज आउर एक जगह केन्द्रित करेक तिहना बहुत फाइदाजनक रेहता यि खाना ।